صدق ikan, yani irinane alay tota bagnedelin, gumurka teron ika fa miretikan goni haja gubtam. Yani wala marjalog jortam, wala marjalog ay ingis ita, wala iri nakumineka ay nas itam, wala iri nasinga ay nakumuneitam. Yani weaku weakulo masalana harba fiijkani, weaku weakulo kedeka yani <hesitation> kasha gurabafijkani irinane faki tenig ashrikiroselin, irinan masakirojlin, darika damunidan ekachimuntani, alay tota irinane bagnelin, uosa marja luosa, marja hab <hesitation> alitan urada, yani ashraimun marjay. Norn'ika tire dakan alay tota bagnos kan ashria.